ا د مونګ په ملک کې کرکټ، ا ولیبال، ا، فوټبال، ا، وزلوبه او داسې نورې لوبې خلک ډیر زیات خوښوي او هغه سرته رسوي او خپل وخت به یې(خبره واضح نده) خوشالۍ په کې تیروي.